Uli kina wa uli kabon ulin biyele bon biyele luk uli ti lul ti kwin kwin kwin kwin kwin kwin yelul un biyele lwako kina ulina biyele yina ɓata nungka na ɓakle lona ga gesho ti kelle, ga bere todi na zamanan bii,, na una kina nan biri gang lul ɓan ɓakwe nwaki ɓo kane uli da da uli biyele ka ɗiyo, lul ka nan kan uli kanak da biyele ka ɗi ɓo kan yelka shu Yamba, nigo nan shi ge sho kanak nwanan she dale nwa nwana yo, ɗe toɗi shina yo komon dena shon shinan ɓakeya na gana nwajet na ɗorna, ɓakwe mon gena sho nan nang nungha kwe den nigona ɓo ɓan yinaɓo na ge a shomokung ɗiɓo na kane luk uli kakwe yo kane luk uli kakwe mima yo mi er uli she luk yelaki yo, don ulina ka yilli gbomve, ulina ka yilli ne shab. ulina ka yilli ne vum, ulina ka shinghi dadit, ulina ka yilli were nuŋ shimshim, ɓa idan mon wi luk yelaki kanti uli sheni gong, ɓan kan uli she lul ka na kan mon gesho na nang na dong de. Mon gesho na nang nuŋ ka na ge kina mowi nunghung kaɓo ne ka teleɓon tii ah? ɓo wonwoha? na yem she tikanak sho kana na shuli shene <noise> uli ye titati <noise> ɓakan ti to kan luk yelka lin lare lul ɓone uli kanak ɓa <noise> tele ɓon tii ɓan lul ka ɓo uli ɓiye ni ɓa ne ɓo uu ne ɓo ben ɓo woɓo kwen uli kan kane ɓiye <noise> lul da ulimi kawa ɓo uri ɓo muri ɓanghi, wi ye taɓo tinne kan ɓakwe ni ne shab yo mon ka nenung yini lua ni gub twimo ata mang <noise> ni gub twimo kwe loɓe lo nuŋka monlo nen nyina ɓo ka telan tii yo kwan uli kanak ɓa luli kumo na gubi twimon yo, mo ne mwan wi wa tanghe yiu lwan datal ka tenla ti yo, mowi ve ka ɓakan ɓaka to kwen nungka uli ɓo kan kimi uli ti lulka kanak ka ka telem ti kwen nungkan eren da uli kanak she ye lul biyele pirit kwen nungkan eren de. <noise>